ഓന്ജി കോനിഗു ബന്ന ഹഛുന ഇന്ഛപന്ദ, ഗോദേബുക നേല തിപുന ധുലുനു സ്വഛഗുലിസാവുദു। നേലബുക ഫുര്നിതുരേനു പ്ലസ്തിക് ശീതു ഇജന്ദ പരഥു പേഇപരു ഏദു, മുഛോദു। ഗോദേദു ബിരുകു ഇജന്ദ രന്രലിഥു ന്ദ, പത്ഛ് മല്പോദു। പോസഥു ഗോദേ അദിഥു ന്ദ, പ്രിമരി പദോദു। പൈന്തു ദ കല്ലരുനു ഐകേ മല്പോദു। ഭ്രേശിനു ഉപയോഗിസാദു കോനേദ, ഏര്ജു, കന്ദിദ ഗദികുലുനു, ബ്രേശിര്ദു പൈന്ത് മല്പോദു। ഭുക്ക ഗോദേദ പ്രദന ബഗനു, രോലരുനു ഉപയോഗിസാദു ബന്ന ഹകോദു। രദ്ദു ഇജന്ദ മസ്തു ലയരു ബോദി ഥന്ദ, പ്രഥി ലയരു ഓനഗിന ബുക്ക കുദോന്ജി ലയരു പദോദു। ഭന്ന ഓനഗര ബുദോദു।